Nti sɛ wote aduro no to brush no a anaa nea wode bɛtwitwi wo se ne so a, ne wode brush no ahyɛ w'anum. Wo pia kɔ nifa. Wode wo nsa pia brush no so kɔ wo se nifa no so saa ne wapia de akɔ benkum no so saa. Afei wowie a ne wabae wanum ne watwitwi wanum no so wo se naa baabia wo wokɛtrɛma ka no. Watwitwi hɔ nso ɛne wo se animu ha ne wo dodom soro ne fam nyinaa. <noise> Fi firi sɛ hɔ ne aduane bebree naa kɔhyɛ. Enti woyɛ wei bɛyɛɛ simma baako a na wasane abɛtwitwi wo se animu no neɛ wokasa a nipa hu no. Firi ɔno nso sɛ hɔ nyɛ a wokasa nipa ho a bɛ bɛkasa. Na afei wo wie a watwitwi wo kɛtrɛma so. Mpɛn bebree naa dodoɔ naa nyɛ saa nti wokasa a ɔkasa a ne panpane wɔ n'anum. Nti wotwitwi wo kɛtrɛma so nso a na aboa na afei w'anum ayɛ hwam. Na wo se nso ayɛ fɛ.